Mianatra mitendry zava-maneno no mahafinaritra ahy kokoa satria any amin'iny mitendry zava-maneno iny no base-n'ny azonao ihirana. Any am'mitendry zava-maneno ianao mianatra ny solfa sy ny solfezy, any ianao no maheno an'lay feo zay vao any no miampita hianatra an'lay hira, zay ianao vao tokony afaka hihira.